अपन जद भोजन बना लेवा नि तो अपन ये भोजन न साफ सफाई से रखना चाव। ओर रोटियां ने डाक के रखनी चाव। सब्जी ये भी डाक के रखनी चावे अपन इन्हें नरी चीजा से डा क सका जसा की बर्तन से अपन ऊनी ये कई कई साफ कपड़ा से डाक सका। सूती कपड़ा से <noise> और ऐनी भोजन पे माखियां नि बैठेगी तो ऊ एक प्रकार से घनों अच्छों लगेगा। ओर साफ भोजन कावागा तो अपन बीमार नि पड़ागा। और अगर भोजन पे माखियां बैठ जावे ओर गंदगी कर जावे तो ऊ भोजन गंदे जैसे हो जावे ओर अपने लिए सही नि रेवे। ई वजह से अपन न सही ओर साफ भोजन खानो चावे है।